अलग अलग मौसम म आऊ काम करे। के हिसाब से अलग अलग तरह के टोपी पहने जाते। चीतल टोपी ए टोपी बांस से बनल जायल आऊ। आदिवासी लोग मन एके धूप से बचे खातिर खेत म काम करे। समय बर पहनते झांपि ये रंग रंग बिरंगा टोपी असम में बनैला जायल। ए किसान खेता में काम करे समय ए टोपी ल पैनल जायल पगड़ी। ए कपड़ा से बनैल जेल आऊ पुरुष लोग ऐला पहनते।